मोइ चोफ्फी द्रिन्क् कर्दिम्, क्यकि चोफ्फी बहुत् मने फय्द थके तर्, चोफ्फी फय्द मने मूद् तो बूस्तेर् होइ, मूद् तो बहुत् फस्त् कोहिदे चफ्फेइने थके तो होइ। कर्नो जोदि हो तोपने धरिये से, चोफ्फी तो खये केने तोपने तो खत हो परि, स्त्रेस्स् तो जोदि बिसि हो जिते वल, चोफ्फी खये केने स्त्रेस्स् तो कम् करिबो परि। अरो मने इतो बहुत् फय्द मन् होइ जे, चोफ्फी तो खले वेइघ्त् लूसेर् होइ, मने फत्स् बुर्न् होइ, बेचौसे इत् इस् बित्तेर्, मने बहुत् तित होइ खुअत्, मने तस्ते तो, तो है कर्नो मने तो चोफ्फी तो बेसि प्रेफेर् करु मोइ। सो मने मोइ द्रिन्क् चोफ्फी, चोफ्फी द्रिन्क् कर्दिम् मोइ।